A la konmo' bajia bayaa chia see thi ngee kein thi see nichjan thi thee tichjan a la jitoan yaa nthia thi ni nichja ni nchiyinichjeexin thi nichja xre nch'i thi th'e xen xre nch'i thi th'e xen thi nichjanala nthi ton cha'na genthi xre nch'i nichja thjaana nguji chaseen ngee thi chaseen ncha' k'on na lage la thi thing'ee xra nch'i nichja na ngee xre nch'i tsi cjiina ngee xra nch'i tsi si'a thi the na gee thi <noise> chijni thiki na ngee thi xra nch'i binthe chaseen ngee xra nch'i bangi na xra nch'i bithee na xre nch'i nch'o a xena chaseen nichja na xra nch'i nch'o a xena kjina xra nch'i, baji na yasa xraa nch'i saana xra nch'i ngee thi ke'na na yasa na xratsenthoxron xrankangu jiiye tho xrokangu nguin nch'on jie thena na ngee thi tsu sana ngee thi sine na ngee thi thixin jii ndasin ngaa ngee thi thenan na thi ngu jii thi ngee thi xinchexroa na ngee thi nchikin ch'iena thi xrangikikjin yaasa' la jeiala nchinto nde'e yaa janakuaxrajia ngee thi chaseen chjaala nthin ndutsje nthia. Nch'e na thi chaseen ncha k'aun thi chaseen guna'uthela thi thi thund'e nichjana thi thund'e thi thena xra nch'i nch'e na ngain thi 'ien jan ngee thi nch'on nch'on thi xrakangujii nch'on 'ie jan nguji nch'on 'ie jan ngu jii yen nch'e na ndina thi xi ngu jiena ngu jii thi ningu jie xra nch'ii thini thi xra nch'i ncheena nganchrii thjeena thi thi tjeena thi nch'a chaseen nch'ena nche nch'a te'e nch'a nt'a jan xrinnch'i xrinch'i thjanchaa' na ngee thi jina oara bee naa tsja nchaana ngee thi naa sunde'e naa thi nthee chaseen yaa jii thi the thund'e nthia thi chujni <noise> jiaune naya <noise> sa'.